Raha izaho no mpanamory fiaramanidina ary mandalo tafio-drivotra ny fiaramanidina, ny lazaiko am'mpandeha zany a mba hanomezana toky azy de ampahafantarina azy hoe: "Mandalo tafio-drivotra isika ka noho izany aza misy mihetsiketsika eo am'sezany ary aza misy mitabataba fa tsy maintsy afaka am'ty tafio-drivotra ty isika."